A yo ya maŋ ko ziaduma mbom deriŋ de naŋ kaʃigɲe. Waa <hesitation> iza kan mon mbo, ondə paliɲo̰n ti roɲi nɔm bo ŋgɔŋgɔ rɔy. Onde mbarə ron ti danen lazim mɔ ɗob mɔtɔ sɔ bini. Aʃan tə mɔ rɔ gɔg, ondɔm bara ne. Awal dog nen. Awal dog ne te mba garen <hesitation> moɲ ker wabi ni aʃan el mo kesi an exama wal liko teme gereŋ ta tene tə ɓa on, tə ɓa oon. To̰ nde bare iza kan, mɔrterek medereg mɔn mɔŋ-mɔŋ təray mo̰ kɔr wadum, dubu ondum ba rozi da. Təm gar yarkeɲ te gar koy, iza kan el tumno borok. Naŋgar yir pulan in mbəde gar garaŋ da ne na nata. Ta gwadig mud miniŋ, ɔn hele o ɗe kalas. De kuyi ge nde o̰ nde bari yi du kalas yay tə wayd kuto nde baly aʃan. Bo mala ma ne kaynen, dede ɔrɔten dediŋ. Man hɛlɛ wa beni kalas tondo bani ro, gundig dala ɗɔŋ mɔ tə gini in tarag mɔn, mɔɔn. Kor wabid gaŋreŋ ɛ yokenan, gamanen gɔg moŋ koro yani kɔr tese vəd. Aʃan ko kondo varo rog, in gaw gəray zi oryo kumu kɔr way binda. <hesitation> ŋgar hile kale binin oko, gab jama to og jam tə ɓaw njer he. Ɓiri kɔri ḭ leg lele ten ayy wayed ŋgal-ŋgal, ɓee gəra ḭ tə nen to do bani rotʃ. Ɓe ra ja ɓo mala mana kɔr in lel marwayd, kalas tundo baren. Gəra indi ka kozo ka bada hareŋ zata ke, yaya kutondo ba hine bel baden g;era inen, dɔrɔg tenen ta kalas. Tondo ba yḭ roj, tani ya de kil ne de bo malam ba kalka kab nde naŋ ka ʃigeten. O kayereg ri un mbo ondum ba, balaŋ ɗanen oyi rokol ɗobi fednen. Gaha wal ke bey, kuulu gar de rɔy tenen, kogo rege aʃan ko kɔndɔn ban royt. Golinen walkek, hakahə uwal ke terek mɔŋ kɔr. An zamaan mon kɔr an de zaman ge, kondo bal ro tazim kor, guwal. Kete dag kinda rag monə mu ŋgar naŋ hele o gee. Na kaʃiyo kəna dede el mo kɔr zḛg tag de gəra yen. Dede el məna takini men halawa ne kalas tondol ba yi rotʃ. Aw ndigi nen, lazim kɔrɔ dɔg kuyi <hesitation> gəra yḭ dan tag. Ne mbedi gəri gəra mo̰ ne ri gəra ke man. Koteyt gal mi ḭ ta, ke gəra am ŋgarge, bada har garaŋ geri ŋgeriŋ gin, gəra am key. Ḭ gəra ina na kalas, daƴ in ar ta ɗen nə mban barunen. Mɔrmin baru mɔr, bur nde sege den teg mɔri in teg mɔri. Mɔŋ, big kinja hən, aw. Kedere ge mɔn helewa, mon biskuyiti na kalas de ɔnto bal ŋiyo royiti. Wa gəra yḭ zaata ke to ɓada. A gundigi dala. Ḭ zakani tar ŋito aago ɔŋ, ɔndə mbalg daten, ḭ de balam zaat ḭ daw kɔr. Erek yala ɔrk. In de malam zaata ere in daw, ɔryo kenan de mede set kɔŋ kawa. Badaha kawreg ar kaw binii i- i- i, naŋ kaw wigi ge ndi gəra haraŋ hen. Bada aren kawa ne ayi wayd, ondo baɲi ro kawan tin kalas. To yo ya̰ wa to, too tobati wal ke bada aɲe te kawa wal ke bada aɲ to naŋ hɛlɛ o kedereŋ ha. Wal lə kə bada aɲ tə mu, pes wadu kereŋ ha̰ wal la ke badanen te hin yani nag bada abo bada atu mutʃu tʃod gehu. Yale de gəra hilim tu tʃib- tʃod la, bada hanen bada a to gar bo. Kafa har ke roy tinen, mala zen tro yen kayerko korḭŋge zamane. Kayerke ke kaye a haliyen ɗeg ḛnde zeg gəra tʃitʃe. Ɓa ḭ kondo barinen o kayarki nda̰ ndag, deko kondo balin. Kiya kayar karaŋ a to, naŋ ɗo bode medi oto sɔnen ɗeg kaa. Kondo balin ro tin ʃala.